Zá múo ku naí bái, zá múo ku naí ta, áh ku naí zaí ku naí ta do laíg áh ré jo zá ku naí puo kóh áh ku naí la ni gá laig ni cúain la noh áh gain tsá pe áh ku naí goh áh zá ih fu chi lo joh ku naí pai ku naí bai, ko ku naí táh joh bá shía li múo tsá gé óh múo tsá noh. Muo tsá úh ñi aum joh nín tsá koh aig fé óh niin tsá áhg ku naí do ni aíg jóh zaum tá éh tsá uh ñi aum éh tsá ñih óh múo tsá aig zá peí óh gíe tsáh óh tsi óh la gó gíe tsá áh ku naí múo ngie tsá úh ni, múo gíe tsá arroz jo tain tsá jó si oh la óh ti tsá ku naí ti tsá múh ti tsá aum, aum ré cóh íh maig gó caig tsá caig tsá ku lain caig tsá. Jo la óh gie tsá jóh buu no óh la joh óh tó cha aum zííh tsá aum, aum ré joh ni tsá chai caum ni aum joh níh tsá áh ku nain doh joo áh jo oh gie tsá peu muo áh joh. Joh áh muo ku naí do bá múo ñih tsá múo gíe tsá ku naí do joh múh joh óh chá tsá loig jóh muo gá la chiu muo ku naí do jo ñi tsá tó tsá éh kúo pe jo loi tsá fé shiu loi tsá jóh óh main yía áh múoo ku nai do pé éh kuo óh chá gi tsá jó main yía muo ku naí do joh, óh gi ñih tsá vó gi taum li shía jó óh múo ni ngi múh héh noh có gain koo gain tsii ka noh go naig aíh ku nai jo cuo ku naih la jo ñi tsá.